نقلو ها ما تخافش اصحيبي بكلنا عندنا الخوف هكه أول مره، نحب نقلك إنو الطيران هو من أأمن وسائل النقل إذا حبيت نتكلم معاك <hesitation> طول الرحله ميسالش قلي بش نفضفض أنا وياك مع بعضنا باش نكملوها مرتاحين هكه انت مش بش تتوتر وأنا نتونس بيك.